Engoye zange kuzirinda nyonjo orugoye noorujwaramu omurundi gumu obu orukuruleeta nooruteeka muu bbeseni ee nambere orukusooroleza engoye eziiragwire wiiki obu erukuhika rundi ebiro bisatu otungire obwire engoye ezo noozogya torukusemerra kujwara orugoye emirundi ebiri rundi esatu noorugarra ha mubiri nooba noogarraaho oburofu

Nyehurraamu oburwaire ngenda mu byabobujanjabi bancekinga bankebera barora ebi oburwaire oba obusaasi obu nyine

Abantu abandi twina kubagonza kuhurra ebi baturagiire kuboorobera n'okubaha ekitiinisa kurungi kubahuliiriza n'okubagonza

Ensinganto tusemeriire tuzeegese kwerinda akahuka ka siliimu habwokuba bagamba ensinganto nizo mango ihanga erikwija erya Uganda nirigenda kukorwa ensinganto abakuru obu baraaba boona bafiire bahoireho so tusemeriire tubeegese beerinde akahuka ka silimu tubagambe ngu akahuka ako obu karaaba kamazire kukukwata paka obwomeezi bwawe bwine kwikara buli buceke kuhika ofiire

Abantu bajwaire emu miringo etali emu kurugirra ha diini ezimu ezirumu nk'ebidongo ebikuteera na habw'ekyo abantu bajwaire empali baajwara enkaito zaakakondo nukwo bazine amazina kandi bagendere ha bidongo

Kulima omwani kukoonyiire abantu baingi okutunga entaahya habwokuba omwani gwine akatale kandi nigutunda sente eziiriireyo kyaleetereza n'enkurakurana kandi n'enyomeera enungi

Omu kyaro eky'owaitu obu haba hatagwire njura kumara akasumi akaraihire tukira kuseserra amaizi ebimera kandi tukira n'okubifuuhirra n'emibazi nukwo tusobole kwita ebihuka ebikulya ebimera

mbasobora kuhurra ntubaha ekitiinisa muno muno obu bakuba mbahanuura tukahuliiriza tukakora ebi bagambire tukajwara kurungi tukabakoonyera tukasobora nabo kubaha omugisa akubaza nk'omu rukurato

Abantu ebiiruka nibabivuga kubi abandi nibavuga batamiire abandi nibavuga bajwahire muno abandi nibaba baine ebiteekerezo bingi ha mutwe abandi nibapapa

Nyowe nkira muno kugonza kulya fiirinda obu mba ningiteekaniza mbanza nyibika ebihimba mbitondooraho ebisusu mbyogya mbiteeka ha kyoto kandi obu biba byatandika kucamuka bireeta ekifuro nkiihaho nkinaga nukwo ebihimba ebi bisobora kuhya kurungi nagamu akasura k'ekitooro nukwo byorobe obu bimara kuhya kurungi mbiihaho nyihamu amaizi nserra ekibaya mbihonda byoroba nsarrasarraamu akatunguru nkahonderamu nako nyongera nsarraamu orunyanya nduhonderamu nyongera omukubi ngugarra ha kyoto gutandika kucamuka nagamu akagita k'ente katooranamu kurungi fiirinda yange ngiihaamu ngiteeka ha kyo hansi efuka nukwo ngiriisa ebyokulya ebimba nteekaniize nk'oburo rundi omubumbo

Obu mmara kulya ekyarwebagyo mbanza nyikarraaho ndinda amakuru ga saaha ina mbanza ndora ebirukufa mu ihanga lyange obu mmara nsaba nukwo ntemba ekitabu kyange mbyama

Ebiikaro byaitu mbere tukwiha amaizi tusemeriire tubyerinde habwokuba abantu abakukira obwingi nibanywa amaizi gatacumbire kandi amaizi agatacumbire nigarugamu endwara nk'endwara z'okuturuka hati tusemeriire ebiikaro ebi tubirinde biyonjo

Ebintu ebirukusobora kuleeta obusinge omu kiikaro kyaitu niyo enkoragana kuhuliiriza kuba mwesigwa ha kintu eki omuntu araaba akuhaire na okwahura ensita abantu abaingi tukira bakira kutaahura nsita oli amugambiire ekintu kye noosanga akitwaire akigambiire ondi kandi nikimalirra onu obu ali kihurra nikimutalibaniza kandi nikimalirra kibatabangwire mufookere banyanzigwa

Obu akuba aroho obulemeezi omu kicweka kyaitu omwebembezi aine kuba naamanyirra obulemeezi oburoho ayete orukurato rw'ekicweka kyona nukwe barole obulemeezi obu kandi babuserurre encwamu

Omuka oku ndinda entaama ndinda embuzi nte empunu ebisoro bingi haliyo embwa haliyo enjangu bingi ebitwikara nabyo

Kuswekerra akanwa kaitu obu tukuba ntukorra rundi ntweseemura nikatanga obuhuka kujanjaara bukakwata abantu abandi rundi bukaturra abantu abandi

Obu mba ntakabyamire mbanza ncuncubizaaho abaana babyama obu mara ngenda mu kisiika kyange nsaba esaara mmara mbyama timbyama ntasabire buli kiro

Kulima omwani kukoonyiire abantu kutunga sente muntu naalima omwani gwe naagesa naatunda naatunga sente naahererra abaana naayombeka enju naagura ebintu byona ebi akwenda nahinduraho obwomezi obwa buli kiro kandi naaba kurungi

Obu mmara kulya eky'ekiro naaba rundi nyikarraaho kataito ndora tiivi obu mpika mbyama nimba ntakyaine kindi ekyokukora

Ntusemerra kuswekerra akanwa kaitu obu turukuba nitukorra rundi nitweseemura kwetantara kutuliza abantu abanyakutwikaliire haihi endwaire egi habwokuba endwaire ey'ekihinzi n'endwaire ey'enkorro kahuka kagendera mu muyaga nikyo tukira kuswekererra ebicweka byaitu ebyo obu tuba nitweseemura rundi nitweyamura tuleke kwoleka abantu kuturukya orwoya kandi rukagenda rukahikaho omuntu mutaahi wa

Abaisiki abakutwara enda bakyali bato muno nimbamanyisa basemeriire kutaihamu ezo enda habwokuba nzisobora kubarugiibwamu obulemeezi obu kukiraho n'enda n'okutwarwa kw'obwomeezi bwabo beegumiisirize bazitwale bahuliirize obuhabuzi obu bakuheebwa abantu bakuru n'abasaho

Nitusobora kwetantara emibiri yaitu kununkanunka mu kurabira kwoga emibiri yaitu buli kiro hamu n'okujwara engoye ezirukwera habwokuba obu tukujwara engoye ezirukwera n'emibiri yaitu enaabire kurungi titusobora kuguma nitununka nunka

Habwokuba obwire obwingi kiba nikikwata ha bwomeezi bwawe kandi ekintu ekikusaaliza ekikukwata ha bwomeezi bwawe tosobora kusemererwa oine kubiihirwa

Abakaikuru n'abagurusi tusemeriire tubabungire tubasabire kandi obu bakuba baine ekintu ekisobora kubayamba nk'orugoye nk'ebyokulya nka sukaali tusemeriire nabyo tubiba tubibatwarre mu maka gaabo aho nabo nibasemererwa nibamanya abantu nibabagonza

Ebyenyegesa by'emikono bikoonyiire muno muno ensinganto kutunga akasente k'okwefaaho kwegurra ebintu byabo ebya buli kiro n'abaana b'amasomero mbasobora kwekonyera kwegurra ebitabu kalaamu habw'ebintu byabo ebibakukora bakatunga

Ebitebe binu bikoonyiire abakozi rundi abalimi okukwataniza hamu n'okukora emirimo mu bwangu kandi byakoonyerangana n'okutunga sente ez'okuteeka omu omu omu mirimo yaabo okugenda mu maiso

Amasanyarazi obu gaba garugire omu kyaro ky'owaitu nyowe mpemba kando rundi ngura ebitaara binu ebya sola nookisiibya ha musana kiikara kicaajingire nukwo amasanyarazi obu garukugenda noohemba ekitaara eki noomulika rundi n'ogura ebitaara binu nooteekamu amanda noohemba kurora wahweza

Kwoga buli kiro nkitukonyera kweyihaho entuuyo eyeeretera omuntu kununka omubiri kitukoonyera kugarurwamu amaani kuruga mu bujwahi obw'emirimo ei okuba okozere ekiro kyona kandi obu okwoga nootunga obwomeezi oburungi obutaina nd

Obu mmara kulya eky'ekiro nsaba mbyama rundi ki mpuumuraho nyekwasa Ruhanga okundinda paka obwire obu baraakya

Omwebembezi aine kuhuliiriza abantu be nukwe abahe ekitiinisa nabo abantu bamuhe ekitiinisa abeho obumu n'enkuragana enungi kandi abeho obusinge n'eteeka omu kiikaro kye

Akasumi natungiiremu okusemererwa okwingi rundi omuhimbo omwingi nubwo obu na genda ha ha rukarra rw'abantu akutunga omusaara gwa gavumenti obu ni obu gavument n'empa omulimo

Enju yange ngisiimuura kurungi n'amaizi aganyakurumu esabbuuni nukwo esobole kwikara neeyera kandi nyongera ngirimirra eteetooroorwa ekisaka

Omulingo ogukukirayo okuyamba omuntu oru nyakwine obujune nukwo kumukoonyera okamubaliisiriza ha bintu ebisobora kumwiha mu bujune obu akuba aine obundi kumutwara mu rweteeraine rw'abantu akahuliiriza ebintu bisobora kumwebesereza obujune obu anyakwine

Obunaku buleesire ekizibu ky'amaani muno omu kicweka kyaitu ha birukukwatagana n'eby'enyegesa habwokuba noosanga abaana abandi n'ebitabu byonka bikalema na kalaamu bikalema bacwamu n'eby'okusoma baabirugaho baikarra mu maka abandi bakalekera kimu n'okusoma

Omu bwire obugumangaine okusaba kwiriza haihi omuntu na Ruhanga Ruhanga abaza n'omuntu ogu naaraba mu kusaba omuntu ogu ahurra obusinge kandi ahurra agumire kuraba mu bizibu ebi ebi arumu naarabamu ebigumangaine

Obunaku mu kicweka kyange buleeteriize abaana b'obwisiki kutwekwa kandi buleeteriize n'abaana ab'oojo kulya amairungi n'okwiba ekiro habwokuba nibaserra babeho nibaserra sente nibaserra nabo kuba kurungi ekikubarugwamu nukwo kwiba

Ensonga y'okutwara abaana b'obwisiki ha isomero ningisagika muno habwokuba abaana b'obwisiki obu bakuba bali ha isomero mbaba beetangiireeyo ebikoosi ebibi ebitali birungi obundi n'obundi ebyakubaleeteriize kutwara enda kandi omwana obu akumara kutwara enda nikimanyisa kusoma kwe nukuba kwasarwaho